Ile maa en tar kosode. Tar kos ɟe dar kuyu ga temaki aɟab kə man ya koolo, ya kolo. Ndal kə dee, de dal ku ge na, wal nafar kuyu gena. Tar koso nan, el maan kay woo kamerun tə bena, oon tar kosoro ndege banu tooɲaa. <hesitation> zəg naa ndar zazə zoyo bur sunduru. Ɗə arete tə ooɲõ. <hesitation> toɲ ris soote wo naŋga tə tiʃiŋg kanɟe. Aɲena ko kanɟe arə na tooɲõ puwasõ bəreze. Ɲeŋg koma kare ɲen neŋge. Nen aɟab ko marawaayit. Ŋgal daraza tə naaŋga, el sawo nan dər tə keleɲa. Taɗ, taɗ wirle taɗ wirle ŋga rum taɗ wirle na, təret kile tariɲa marawaayit. Wum taɗ wirle ya ki lele.